و الله أقول إي بوافق أروح فكره زياره المريخ مغريه چدا أكتشف كوكب چديد و أشوف المناظر إلي ما شفتها قبل سنه في الرحله بتكون طويله لاكن الفرصه هاذي ممكن ما تچي مره ثانيه و أحب المغامرات و التچارب الچديده لذا بكون متحمسه.